Lamdo fere manga odo joda ha lesdi mari chi'e juddi, o wawi laamu masin ummatoore pat yidi mo. Ngam o hallai o wala hallina himbe bo.